एय सन्सारमा हसे एय भुयवा मा जनावर देखी लेके जिब जन्तु सभ किरा फत्यङरा सभ बहुते बडै । ओसने कह के जसने हमरा मन्सावा सभ यपन बेटवा बेटिन्के बबुवा रे बबुइ रि एते यवही ता ओते जही ता एसनुक काम हलइ एय क देही ता कह के हमरा जसने फदकसहु बात छित कै सहु ओसने फेरी पसु पन्छी फेरी हुन्का बात कै साइ । हमार नहिय फदक लिदक हैने भेले फेरि, हमार नहिय हैने सक्साइ फदके फेरी हुनुकर यपने किसिम क बात हसै । हुनुकर यपने किसिम क बात कर के, हुनुका जसने कि यपन जोदी क तगवा केरे खोकटै हतै, ठुरवा केरे पखिय खोकटै हतै, थोरवा थोरवा खोकटै हतै एक आपस मा गह के फदकइ हसइ चिरबिर चिरबिर आवज यन के फदकइ हसइ । हिनिकर हमार नहिय बोली हैने निस्कले फेरके फदक हैने निस्कले फेरि, हिन्करा उहे क के थोरवा थोरव, तङव, पखिय कहव कहव निचुटै फिचुटै ओसने कह के हिनिका फदक लिदक कह के यपन सभ बात कैसै ।